आँखिक नजर तेज कराइक तहिन हम्रे खाना फेक स्वस्थ्यकर खैना चाहि कहिकी यदि खाना हम्मर मजा हे, पौष्टिक तत्वले भरिपुर्ण हे आउ भिटमिनले भरिपुर्ण हे कहलेसे हम्मर आँखिक नजर फेक तेज हुइता । जस्ते आँखिक तेज नजर कर्ना कुछ खानामे गाजर होइल, हरियर मेरके सागपात हुइने, अइस्तहिं टमाटर हुइने, बेर हुइने अन्डक हरदेर भाग हुइने, <hesitation> काजु होइल, बादाम होइलआउ तेनामे ब्रोकाउली होइल, भाँटा होइल अइसन मेरके खैना चिझ खैलेसे हम्मर आँखिक नजर तेज हुइता आउर हमरे <hesitation> बुढापा सम अपन आँखिले देखे सिक्ती ।